مبدئيا انت ممكن تختار نوع رياضة بتحبها وده زي المشي او الجري او ركوب العجلة وده هيخلي الموضوع سهل وممتع بالنسبالك، ممكن تبدأ بحاجات بسيطة، يعني متضغطش علي نفسك، الأول ممكن تبدأ بتمارين خفيفة من عشرة لخمستاشر دقيقة او ممكن تحدد أهداف صغيرة او تربط التمارين بحاجة ممتعة زي انك تسمع مزيكا او بودكاست وانت بتتمرن